Ny anjara asan'ny ambodia mba ampirindra tsara ny ekôsistema voalohany indrindra aloha de ny ambodia zany miaro izay ala misy an'azy ao ah ary koa miaro ny zavamaniry sy ny biby rehetra mipetraka ao anatin'ilay ala ka tsy sakafony. <noise>